සංගීත භාණ්ඩ නම් <hesitation> ඇත්තටම විවිධ වර්ග වලටත් <hesitation> කාණ්ඩ වලටත් <hesitation> වෙන් කරල ගොඩක් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ඉසේල්ලාම ගන්න පුළුවන් <hesitation> වයලීන් එක <hesitation> චෙලෝ එක <hesitation> ඊට පස්සේ ගිටාර් එක <hesitation> ගිටාර් එකෙත් විවිධ වර්ග තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් <hesitation> බේස් ගිටාර් <hesitation> ක්ලැසිකල් ගිටාර් කියල. ඒ වගේම <hesitation> තව අපිට කියන්න පුළුවන් <hesitation> ඩ්‍රම්ස් වර්ග තියෙනවා. එතකොට තබ්ලාව <hesitation> තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් බට නලාව. සැක්සෆෝන් එක <hesitation> තව සිම්බල්ස් <hesitation> ට්‍රම්පට් එක <hesitation> ඒ වගේම ඕගන් එක <hesitation> ඕගන් එක ගන්න පුළුවන්. තව <hesitation> පියානෝ එක <hesitation> ඒ වගේ ගොඩක් <hesitation> සංගීත භාණ්ඩ තියෙනවා. අනිත් එක <hesitation> ශාස්ත්‍රීය සංගීතය වගේ ගත්තොත් සිතාර් එක <hesitation> සර්පිනාව <hesitation> ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි <hesitation> ඉන්දියාවෙත් ඒ වගේම ලංකාවෙත් <hesitation> එහෙම තමයි සංගීත භාණ්ඩ ගැන කියන්න පුළුවන්.